<hesitation> Mahalagna mihitsy izaign hoe anao mandray fanapahankevitra araiky zaigny ai de mety leha fanapahankevitra raisinao sady <hesitation> ikehin'ôlo jiaby <hesitation> fa hoe marigny satria zao ai ôlo jiaby mônko samy managna hevitry ananjy ai de <hesitation> izay mety am- am' lôhany fogna <hesitation> mety aminanjy fa tsy voatery hoe <hesitation> hevitranao igny de hagneky igny dahôlo ôlo ijiaby.